<hesitation> Ghune nroog suuéma nroog nruu mbangama. Nii bangama mu-mu-ns-kuunsuma laasi foo mbangh-nraa- lhaasima ruumu, a yongu naayilema. Ghune naayile ghune-fii-i-fé- kutanuun foonii- kuulani fooni nangha agnooju-a-kuusuma idiimo yicki mu yongu mu gomma fuu naayilema. Mu la yongu sangema, mbhuughune dong sangema kaa bhiidighi aa suuama, ngoo-mu la yongu sangama, mu la yonguu niima fuu kaattirima. Niima fuu kattirima mu la yongu, saasima fuu sangama mu la yongu. Yoo nii ghune ntaade mu yongu, isaa dhiimo awoo ka bhuun- buuntane nwaatamame. Wuune waatamane ghune wuuna iféé wonfu fuune fuu niiroma. Nii fuune mu buuntane, wonfu fuune la dii dii fuu niirama ala diimo yicki yangh dii yangh nan nroog nruu docka, nruu mbangama nii doomaatima ila ka dhéye. Nii gnooma langhi, gnoome-ni-n- nfaarma léé idéé yongu nfaar nnaane, idéé iyongu nfaar luulu, ila-bangatimoni. Nfaar luulu ghune nféé gnoome nfuuru, idéé yongu gnoome mbhiine, idéé yongu ruusaane, nféé ndiithi mbangama ngwaala naa roog ni. Yooni bangama-dé- irééti isaame isaa fuur. Nii fuur kaye fuur dii ngwaatamane ghune wiima mbangama nlaacka fééni-i- bhééna ghune, ghune goo béérane ni. Bhééna lhaa duunu. Wora bhééna duunu ni, kuugna Kuugna laa duunu, bhééna lhaa duunu, fuune kuugne fuune foo worama iduuntuni-ni-é- anooné, ila faati. Nii kuugna woo nooné, mu kottu ruu wii ruune ni-nfaa- bhangama féé kaye. Foo worama kuugna noonani, mu nsaasi faatimoni, yoo mu kuunsune fuune sa thookuurumo kan nfuukane. Nii ifuur nfuukane danane, han nféé- nfééni mbhuughune anaaja dé, ruutuma lacki danane. Naa arootu, fuu yang-fuu-gnoojuma-yanghma ringini, ala- gnéébéne ghune iringi ka gnéébé foo ngwii nthiigh, nféé anaaja yicki nruutu wonfu. Ala gnéébé foo ngwii nthiigh, adéé la gnééba wii suun sune fuu mmiidima ila raagh. Maa mbhuughune kuumbama fuune mu kottu woo fuuni waatég, diicka lhaasi fuune. Mbon-iwoo gnéébé nock kuumba déé, baari nsaama dééyeni fuu gwomma, anockba kuumba? Awoo nocka kuumba. Mii kuugne suungh na nock. Ghuna nféé jééna nii worama mu kayeni mu kottu nsaane fuune agasiiyé. Tiignatone gnéébéne ghune, ala gniitatini ni bhii wiima idéé- ifaatime mooni, siinghtane, ila gnéébé siinghtane déck siintane, gnéébé dhuucktu, nsuu gnéébé siinghtane. Ghune buude ghune a bhuuni gnéébéne ghune, itiidii moo kane mu gniitini dii mu niirane gune isaame nini, aa bhuuni. N-bhééna ghune féé bhéérame daanane. Féébi-saa-dhii fiine ngnéébma-fiine-i-i- gnéébéma isaameni iraagh, han mu kottu ghune dan nféé koodu bhuumma laari dan déé, mu yéétini ghune. Fuune niir fuune fuuntuni, mbanghane nnéé jééna goosa kaye, fuune niir fuune naa tiiné fuu-n-n- ntiignéni nuune fuu bééléni ni, ngoo kaye sééne. Ghuna mbhééké iwiiti mbangh idaaya. Ghuna mbhééké iwiiti idaaya déé mbangh. Itiiné, nii mu sa bhéélé, maasa thiinti fuune niir fuune, womma sa kaye hii mu dii mbaata mbaata naa laasimi, afuurami song, téégma nlééni, kiina nlaa. Ghuna mbhééké mbangh dhambu kane-u- koognéti roog mbangh. Dhamma koognééti roog. Mu-ka-dé-thiignéétini-i- naaghi, ibééne juune mu la lhaasini, ntiidi maalangh mu la kanrani, ithioockoro imaati imaati yuune déck dii thiockoro imaati imaati mu kanré, ak kééla laa bhuu-mu-nsaa- wonfu fuune mu fuunume ni mu nsaasi nfuukane. Moo maa thiackayi déé, saasi fuune dan woo bhuumo yi déck. Kuunsu fuuna lacka fuuntu yi dii fuu bhaadighoma. Nii mbhuughune baadi-aféérine baadighone yooma iringi soobe fooni. Maa adééne féé nangh, awoo féérine baadigh, fuu mhiine maa la liinga liingani foo ala fuune. Nii mu féérine baadigh, ghune naani nii-isaana nu niitti; yoowo yéé mmaa fuuntu siini, yaawoo yéé fuuntu siini soobe. Maa ma féérine foo, mu mhiina thiongh bhuubu dii miine. Mu tuu fiindi mu mhiine.